Барои ёд гирифтани забони нав бояд ҳар рӯз машқ ва такрор кард. Муфид аст, ки китоб хонда, филмҳо тамошо кард ва бо он забон сӯҳбат намуд. Истифодаи барномаҳои омӯзишӣ ва муошират бо носиҳабонҳо низ омӯзишро тезтар мекунад. Сафар ба давлатҳо низ як роҳи зуд ед гирифтани забон аст.